يعني كي يكون الفن عند الدوق عيان الدوق تاعو ماهوش مليح بالطبع ياتر سلب على المجتمع ادا نتا نهار كامل ونتا دير الفن السيء للقيم والمبادئ تع هداك المجتمع الي راك فيه